Saq olõt kõikaig nii tähelepandlik ja nii huulva. Tõtõstõ aiteh sullõ, maq ei tiiäq, mis maq ilma sinoldaq teesiq. Saq hoiat minno käümäh, saq avitat minno kõgõga. Tõtõstõ aiteh.